पक्षी जब जगह-जगह से दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पर जावा, तो वह कई तरीका से अपनो रास्तो पहचान ले। पहले सूरज और तारा के सहारे अपनो रास्तो देखे, सूरज की दिशा के देखे, वह जिधर जानो चाह उधर जाई सके, और रात में तारा के देखे, अपनो रास्तो ले लेज। दूसरी बात यह है कि जमीन और नदी, पहाड़ के सहारे वह अपनो रास्तो बना लेज। इब हम सडक और निशान देखी का जावाँ, पर पक्षी पहाड और नदी, जंगल आधी देखी का अपनो रास्तो पहचान लेज। अपनो रास्तो सही तरीका से डूंड लेज।